Äjtyän ntzäkpatät salsa sospatät je tomate, se' tomate verde, wa'kutyän ntzäjku nkojtapyatät niwi, nkojtapyatät aguacate wa'ku wa'ku tzujtzu pujtu, y salsa roja sosapyatät tzapas koya', tambien nkojtapyatät niwi wa'ku pyäjku sabor.